E ben, quande se seunna unna chitara se-se mescia co-e die e còrde. E còrde mandan unna vibraçion. E à segonda de-da longhixe da còrda, de comme a còrda a l'é poxiçionâ inta chitara e à segonda de comme se sciacca dapeu a tastea da chitara, a còrda a l'emette un çerto son.